Jiire so tawi ina yiɗi heblanaade sahaa jaangol ñaamde, <hesitation> ɗi ndenndinta ko ñaamde haa heewa, ɗi ngasa, ɗi ngobba. Ɗi ndeena ñaamde nde haa so oon sahaa yettiima, ɗi njaltina, ɗi ñaama.